برف بارے سوچ دے ہوئے، دماغ وچ کچھ خاص تے تازگی بارے احساس اُبھر آندے ہن۔ پنجابی وچ کچھ اس طرح دے احساس محسوس ہوندے ہن۔ ٹھنڈ تے تازگی، کھیڈ تے مزہ، خوبصورتی، آرام تے سوچ۔ برف بارے سوچ دے ہوئے، دماغ وچ کچھ خاص تے تازگی بارے احساس محسوس ہوندے ہن۔ برف بارے سوچ دے ہوئے، دماغ وچ کچھ خاص تے تازگی بارے احساس محسوس ہوندے ہن۔ برف نال ٹکے، ہرے بھرے پہاڑ، بوٹے اتے رستے وچ شانت، سندر، درش، خوبصورتی نوں پیش کردے ہن۔ برف دے درشیاں نوں دیکھ دے ہوئے، من شانت ہو جاندا ہے اتے سوچ وچ گہرائی <hesitation> آوندی ہے۔ سنکھیپ وچ برف اک قدرتی تجربہ ہے، جو ٹھنڈ، خوشی، اتے خوبصورتی تے من دی شانتی نال جڑیا ہوندا ہے۔